जू रेफ्रिजरेटर च ऊ काम कनो तै कूलिंग सिस्टम कू इस्तेमाल करदू। योमा एक गैस होंदी। जू बर्फ बणोणा ले दवाब और तापमान बदलदी च या गर्मी तै अंदर तै भैर खिंचदी। जैसे कि जू भितरो तापमान च ठंडू रैंदो। और खांणा की चीज ताजी रैंदी।